La kuro’ xen júú kiee’ jⱥⱥ, <hesitation> la kuro’ xen júú kiee’ jⱥⱥ, jⱥⱥ jmⱥⱥ ‘mo kié’ ‘mo kié’ fáá’rá’ jnáá’ e jmⱥⱥ jⱥⱥ jnyy ‘ñuu la jyn, lajyn jó’ lajyn jó ráá’, dse lífó’ ‘ñuu sý, dse lí fó’ ñuu i xíí’ rá’ ‘lóó’ dse lí fó’ ‘ñúu l jyn fyy’ l jyn, ejö mó kié’, e jö e éé’, ejö ba fí kié’ ‘mo jö, ejö ba fí kié’ e jmⱥⱥ, ‘néé’ enɇ ‘néé’ e maa jná ekiee’ jⱥⱥ.